Koran̈a fandokisan̈a lojy ndraiky edy e! Izy alôha vônaloan̈y tsopoinin̈ao raha raha ratsy jiàby amin̈any in̈y adoson̈ao izy sasan̈ao avy eo, avy eo ampadevezin̈ao leran̈'izy mandevindevy in̈y masaka tsara be, in̈y an̈ao vao man̈ao lasôsin̈any jiàby in̈y. Izikoa ndraiky izy tian̈ao aharo hen̈a direkity efa alokin̈ao miaraka amin̈any ao hen̈a, kô fa masaka tsara be izy avy eo ataon̈ao sôsy.